भेडिया अपड परित्रंत समूह बणान मा बहुत महत्वपूर्ण रोल निभादा छन। ऊ शिकार कौरू थै। हिरण और अन्य जनजातियों थै। ऊंकी संख्या पर संतुलन बणाणू कू। ऐसे घासा मैदान पर बढावा मिलदू।